إذا تفرغت ثلاث ساعات أحب أفظلها أخصصها للقرايا أو للدراسه او لممارسه هوايه مثل الرسم أحب أستمتع بالوقت مع نفسي أطور من مهاراتي و بعدها أيظا أستمتع بالموسيقى أو أسوي رياظه.